Köö óo’ e juⱥⱥ’ rá jnⱥⱥ’ e <hesitation> e köö óo’ dxǿ köö óo’ erelí juó’ re jníra’ uⱥⱥ’ e ajiarelí juó’ exen ire nⱥ ejÖ óó’ e ‘ná’ exa la bii köö mú ñí kiee’ ejó’ kú kú’ uⱥⱥ’ ijötu i kie’ ‘ñee óó’ jö mare jný la bíi kie’ ‘ná’ xa köö mý ñí kiee’ ba kö’ ka’ e ‘ná’ re ‘la’ rá’ jé re jïi’ ka kö’ta la jóo’ eku ná e nɇ lɇ óo’ e kuiiná’ jná’.